Ny italiana dia tia mihinana paty sy pizza ary ranomandry. Dia any ihany koa no anisan'ny fireneny tian'ny mpifankatia aleha indrindra.